Maro gny karaza sokola misy. Ohatsy hoe chocolat robert, misy koa gny mini-choco, misy maro. Fa gny mampiavak'azy avao zany, ny maha samy hafa azy zany ro tsy haintegna, hoe ino ty maha samy hafa ny tsirony satria raha tsy fihanitena zaho roahy. La sarotsy amiko zany ny hivola hoe zao ny tsirony, zao gny soa, zao gny maha samy hafa azy satria, fahaizatena sokola zao dafa raiky avao gny fahaizategna anazy. Lafa i raiky iny avao.